פי חאל מגרבי עאדי، כנד'ן נקדר נמשי מא בין חמסטאש חתה ל־חמסה ועשרין כילומתר פי נהאר ואחד، טבען האד' שי יעיתמד עלא אלחאלה אלסחיה דיאלי، א־לטקץ، נואע אלארד' אללי כנסיר פיהא، אלא כאן אלג'ו זווין ו א־טריק מריחה، נקדר נוסל חתה ל־תלאתין כילומתר، ולכין בלא מא נתעב בזאף.